I bambini so chiù felic mo oppure cinquant'ann fa? <hesitation> Secondo me è difficile comunque a risponnere, pecchè 'a felicità nun s' pò misurà. Secondo me dipende 'a tanti cose, 'a famiglia, 'a libertà, 'e gioc, 'e sentiment. Sicurament 'e bambin <hesitation> 'e ora, hanno chiù cos, hanno internet, i videogiochi, 'o tablet, i cellullari, i cartoni animat. Nun c' manc nient, anzi fors tenen tropp e pretendono semp 'e chiù. Possono sicuramente imparare, imparà chiù facilment stando connessi e pur 'a scol è cagnat. Comunque 'e professori cercano 'e capì 'e ragazz. Si parla 'e emozioni, bullismo, 'e rispetto. Pure in famiglia c'è più dialogo. I genitori ti ascoltano di più, non so severi come 'a 'na vot e ti danno chiù libertà. Ma tutt sta modernità porta pur problemi. 'O fatt che 'e creatur d'oggi stann semp stressat, 'a scol, 'e compit, 'o sport, attività, nun s' fermano maje. E quand teng teng tengono 'o tiemp libero, stann attaccat 'a nu scherm. Allora che succede? Che secondo me nun s' gioca for comm'a 'na vot. Nun s' fann le amicizie vere, nun s' sporcano, nun s'arrampicano. A differenz 'e primm che invece bastava 'na palla p' essere felic. Cinquant'ann fa c'era sicurament chiù povertà. Però c'era libertà. I bambini comunque giocavano p' vij. Si vereven tutt 'e juorn, steven semp cu 'e nonn, cu 'e cugin, cu 'e zij. C'era meno tecnologia, però si usava sicuramente chiù fantasia e c'erano 'e relazioni vere. Adesso invece le relazioni molto spesso sono attraverso 'a nu scherm. Però non era manc bell' all'epoca, pecchè comunque 'e genitor erano spesso severi, nun t' facevan parlà, non ti ascoltavano. E si nasciv povero era difficile a putè cagnà 'a vita. Alla fine chi era chiù felic? All'epoca o ogg? Secondo me nun s' pò dic- dicere pecchè all'epoca sì c' steven 'e cose brutt, 'e cos bell, però secondo me 'a cosa chiù important è che 'e creatur s' senten amat, s' senten ascoltat e s' pò creà 'na libertà 'e giocà e soprattutt 'e sognà.